Temimonde opa oyo. Avi okipegua, jare okimbaepegua, okipegua <noise> yamonde yave mbaeti <noise> ñaneaki, erei iru temimonde ndie, yandepokou ama yave opata ñaneaki. <noise> jurai oipotata <noise> yaikua ara kirai ra oï <noise> jokua ara.